U numjaypa michi de ca de ca dia de ca mes eneru, febreru, marzu, abril, mayu, juniu, juliu, agustu, septiembre, uctubre, nubiembre, diciembre